Ia, kôfa tafandin̈iky taferitreritry kamisy ndraiky tsena ny kamisy edy anaty jerinakà voalohan̈y. Tsena kamisy fôtony misy izen̈y bôaka aDiego eto avy eo koa maneran̈a Madagaskara karà karà misy tsena avokoa efa kamisy.